Gabayu neé kɨ́ꞌɨn tɨ kíkáꞌin tɨ tuꞌntuvi íñɨní tɨ isi tɨ í ntii tɨvi dɨvɨ burru vi kkáꞌin tɨ tuntu to dɨvɨ nañeé dɨ viꞌī dɨ kaí dɨ vi koꞌtɨntute vi da kaꞌndukacɨ ú ñá tuvɨ ká i tɨ kūꞌvi dɨvɨ kɨꞌɨn ñaꞌa kɨkuntée a kɨtɨ vi ta kóo niꞌī kúꞌu kaí tɨ tiéni ñá ka itɨ́ do.